इबात हमरा थाह नरहे इबात हमरा आलू गोदामवाला अंकलसे थाह चल्लक। ऊ कहलक कि आलूके बहुत समय तक निमन राखेला ओकर कोल्ड स्टोरमे राखेके परैसै।